Dia puan de, la de la yelemɛŋɛrɛ, la ta'am tari sũm bee be'em wa'am fu vom puan. Ɛɛn yɛsera la bunɔ, fu san dita disɛka n tari Kaam zo'e zo'e la tari daaŋɔ mɛ. Fu san dita dia ti yaarum ba'am gaŋɛ la tari daaŋɔ mɛ. Fu san le ba'am dita bunɔ, ɛɛn bunɔ disɛka n de kalam kalam bunɔ ti Solemia yi'ira fass fuud la me, bama me tari ba puribilɛm mɛ Soo dia woo ti fu dita la tari daaŋɔ mɛ bee sum kina fu vom puan na.